Burooŋ aan ujut urooŋ jaraam ufaak bajogut émiréma; piyo piyohé, fanak ufubo néjool aw bélako fo nupinoor injé waan ikanlo mé taaha lét wo niwaréné ikaan, ujagut.